ജപാനദദ ഹവമാനാ നാലിസ പഷടരരതിനം പഡിഓനനിദം। ചളിഗാലാ, ബഇസിഗികാലാ, വസംതാ, ബകാ ശരതകാലാ। ചളിഗാലാദ, ഉതടരാ ജപാനാദ, ബാരി ഹിമപാതാപനം, വിശഇഷവാദ ഹഓകാഇഡഓ പരദിശാദ। വസനതാകാലാദ, ബാരി ശഓകാതനാ, ചിരി ബലഓജമ, പംകിലം അരലനാ, സമയാ। ഉനദം ജപാനദ ഹിഗളികായാതനം। ബഇസിഗാലാദ ബാരി ബിചയിതദ ബരസാ കമിപണം। വിശഇഷാവാദ ടഋകിഓ ബഗാ വസാകാ നഗാരാദ। ശരദകാല ഹവമാന ടഈഫാന ആപിലി। വിശഇഷാവാദ ആഗരസടി ബഗാ സപടിയംബരതിംഗലഡരദ।